алған жаңа дүниеңіз игілігіңізге жарамай көлігіңіз жиі бұзылып жұмысыңызда кедергілер көбейсе немесе денсаулығыңыз жиі сыр берсе сіз мұны тіл көзбен байланыстыруыңыз әсте мүмкін
тіл көз деген не
одан қалай сақтануға болады
бұл пендеміз ғой ток шоуы
бүгінгі тақырып көз тимесін
сіздермен бірге асаубек айымбетов армысыздар
әңгімемізді бастамас бұрын арна тілшісі дайындаған арнайы сюжетке назар аударайық
халық арасында ежелден бері көз тию кірнелеу деген сөз бар
көз тиген адамның бойынан қуаты кетіп бей жай халге түседі
істеген ісі өнбейді
ата бабаларымыз жақсы адамға сәбиге әдемі қыз бен жүйрік жылқыға тіл көз тиеді деп есептеген
көптің назары түспес үшін нәрестенің маңдайына күйе жақса бәйгеден озған жүйрікке бойтұмар таққан
мұның бәрі көзді қайыру әдісі
дінтанушы мамандар жамандықтың бетін алуға болады бірақ аллаға серік қоспау керек дейді
күйе жағу арқылы адамның ы көз тиюден біржола үзілді кесілді қорғануға болады деген ой тұрған жоқ
бұл жерде тек негізгі ой ы назардың сұғын алғашқы сұғын басқа нәрсеге аударып жіберу
көп жағдайда жас бала назарды көтере алмағандықтан бала өлімі назардан да болуы мүмкін деп есептегендіктен осындай үрдістер қалыптасқан
үнемі сахнада ән салатын айжан нұрмағамбетова көз сұқ тию дегенге сенеді
көптің ілтипатына бөленген өнер иесі одан сақтанудың жолын тапқан
эстрада әншісі көз тиюге қатысты бір мысал келтірді
бар халық шулаватыр бәрі саған қарап ойбай ы жыл сайын жыл сайын ол қартаймай жасарыватыр бірақ жарты сағаттан кейін асфальтта екі аяғым сынып аварияға түсіп сөйтіп жаттым
өз өзіме кішкентай тұмар ретінде мінекей аллахым деп жазылып тұрған мінекей мына жерде тастар
бірақ кейде үйге келгенде қарасам тастары түсіп қалады
біреуді қатты мақтасақ тіл көзім тасқа дейміз
бүгінде кішкентай балаға үкі тағу жоқ
алайда көзмоншақ тағып жүретіндерді жиі кездестіреміз
оны үйдің кіре берісіне іліп қоятындар да бар
мына жерде міне мынау қамшы киелі қамшы ы ата бабамыздан мынау көз дейді тіл көзден сақтайды
мынау да міне түркістанға барғанда әкелген нелеріміз ата бабаларымыздың несі көзден сақтайды
психологтардың пікірінше адамның нанымы маңызды роль атқарады
тек шын сенім ғана бәрін жеңеді сондықтан жақсы нәрсе ойлауға кеңес береді
мақтанатын жерде мақтан ы қуанатын жерде қуан оның бәрін шынайы жаса
но бірақ жаңағыдай ойдан маған тіл көз тиеді ау маған жұрттың сөзі тиеді ау көзі тиеді ау дегеннен қорықпау
ал енді мына ы балама тіл тиеді көз тиеді өзіме көз тиеді деп таспиық немесе жаңағы моншақтар тағу иә әртүрлі немесе жаңағы жаңағы отпен аластап жатады ғой
мұның бәрі көмегі тиеді ме десе тимейді
расында да тимейді мұның бәрі зат
ғалымдардың зерттеуіне жүгінсек адамның дене мүшелеріне қарағанда көздің өткірлігі дәлелденген
екі көз ішкі сезім мен санадан нақты хабар бере алады
сондықтан қалай десек те көз адамның бойындағы орасан зор магиялық күшке ие
ортамызда бүгінгі бағдарламамыздың арнайы кейіпкері әйгерім ханым отыр
айта отырыңыз басыңыздан өткен оқиғаларды
сізге тіл көз өтті деп естіп жатырмыз ұзын құлақтан
саламатсыздар ма иә ондай жағдай болған
ыыы өз мамандығым дизайнер болғандықтан іс тігеміз соны ыыы киім тігесіз иә мхм
соған ыыы үлкен кісілерден естідім ы ауырдым мен негізі
ауырып бастадым содан ыыы көршіміздің апасы айтты көз тиген деді
ыыы денеме жаралар шыға бастады
ыыы ол кезде ы мен онша мойындамадым шынымды айтсам
ммм ы уақыт өте келе жазылмадым больницаға да жатып шықтым сол себеппен
и ы ол кісі айтты ы тауықты сойып соның көзімен жаңағы жаралардың орнын ыыы не істеп ыыы бір бір і жағып шығу керек деді
тауықтың көзімен тауықтың көзімен дейді
ол көзжараның ырымы солай екен
ы содан кейін тәуір болдым
мүмкін бұл менің ы психологиялық өзіме қабылдағаным шығар
солай да ойлаймын бір жағынан
сонда сіз ы тіл көз өткенді қалай байқадыңыз ауыра бердіңіз жолыңыз болмады иә
ауыра бердім ыыы қанша емделсем де ем қонбады сол себептерден мхм
көршіңіздің апасы деп айтып жатырсыз ол кісі кім
үлкен кісі үлкен апа көрген кісі ғой енді
ыыы қанша неден өткен ы өмірлік сабақтары бар
соны мысал келтіре отырып маған түсіндіріп айтты ол кісі
ы сол ы рәсімді жасадыңыз иә тауықтың көзімен иә
жасадыңыз содан кейін ол біреуге күлкілі болатын шығар бірақ мен ол кезде соған сендім мхм
қазір бойыңызда ешқандай сырқат жоқ
жаңағыдай ыыы дерт сізді мазаламайды
а аллаға шүкір ы ондай ы не жоқ иә мхм сырқат жоқ
түсінікті табыл ағай тіл көз деген бар ма бізде қалай білуге болады қалай сақтануға болады
болмасын мысалы мынау біз өзі тарихымызды қарап отырсақ мына орбұлақ шайқасында ы мынау жиенбек батыр мен жақсыгелді екеуі
ана ы қарасай батырдың қалмақтардың бұғалығына түсіп қалғанын көріп ана арқанды қиып ы есім ханға алып келеді
содан есім хан жаңағы қарасайдың қолы екі пұттай кәдімгі үлкен қарап отырып ай қарасай менің көзім бар еді алақаныңды әкел түкірейін ейді
міне көрдіңіз бе сол уақыттың өзінде көз болған
ал енді ол көз мына көзге шыдамды адамдар да болады ы көз тимейтін адамдар да болады
ал сосын мына қорғаныс қабылеті әлсіз мысалы мына әйгерім сияқты қорғаныс қабілеті әлсіз болса
сәл нәрседен біреудің ынтасы құлап жаңағыдай бір арам ойды тастауынан ол кісі ауруы мүмкін
сонда адамның ерік жігеріне байланысты иә
ерекшелеріне байланысты ғой енді біз енді аналарымызды шешелерімізді мынау ертеректе көрдік қой
жаңа туған сәбидің өзіне кейбір аналардың ана ынтасы терең құлап кетпесін деп ана балаға емізген кезде көзін салдырмай былай қолқалап отырады ы қорғалап отырады
анасының өзінің көзі болады деп есептейді көрдіңіз бе қандай
вот сондықтан көз мәселесі өте ауыр мәселе
көз қай халықта да болған
мысалы біздің мен анау талғат бигелдиновтің талай ерліктерін білемін
ол кісінің сол анау көзбайлаушылық бір қасиеттері болды ма ы жаңағы жауларының өзі қарсы атайын деп тұрғанның өзінде оғын ата алмайтындығы
сондықтан ол көз мәселесі сосын мынау жас кезімізде көріп жүрдік
ана көз тиіп ауырған балаларды ауырған жаңағы ер адам болсын қыз адам болсын бәрін жаңағы ана тамырларынан қиып ана қара қанды шығарып
соны қара қанды шығып біткеннен кейін қызыл қан уже тиылады сол анау өзі құлыншақтай жүгіріп еш уақытта ауырмай жүретін
сондықтан көз жоқ деп ешкім айта алмайды
рахмет аға балабек мырза айтыңызшы жаңа әйгерім ханым айтып кетті ғой мен тіл көзден зардап шектім дейді
бұл тіл көз деген бар ма әлде ол адамның өзінің өзіне байланысты нәрсе ме
жалпы ыыы бізде қазақтарда көп нәрсені бір ақ ауыз сөзбен ы бекіте салады да тіл көз бар деп
ал шындап тіл көз тиді немесе суық тиді дейді иә
әрі қарай мысалы психологияда да бар ол мысалы ол ғылыми тұрғыдан да мысалы қазір зерттеліп жатыр бұл нәрсе
өйткені әрбір адамның өзінің аурасы болады
ыыы ол аураны мысалы бір адамға жақындасаңыз уже белгілі бір жаңағы қашықтықта сіз оны сезесіз жылылықты адамның бойынан
ы кейбір адамның ауралары мысалы әлсіз болады
өйткені ы көз тиеді дейді мысалы көз ол болғанда мысалы энергия ол адамдағы
мысалы сіздің аураңызды ы біреудің біреудің энергиясы ол қара да болуы мүмкін ол ақ қара деп бөлінбейді бірақ энергия
ол сіздің аураңызды бұзып кетсе мысалы сіздің аураңызды бұзып өтеді де ол сіздің денсаулығыңызға ы ағзаңызға зиянын тигізеді
ы сондықтан да ол ы бізде қазақта тіл көз дейді бірақ ы ғылыми тұрғыдан оның мысалы адамның аурасын бұзатын ы энергия
бір адамдарда ол өте күшті болады мысалы көзі бар адам дейтініміз солар ғой мысалы олар өте күшті
көзі бар адам деп біз ы жаңағыдай қазақшалап айтамыз ғой ол ы
олардың энергиясы өте күшті
ол жаман жақсы просто ол адамдар ыыы кейде мысалы жақсы көріп қатты жақсы көрсе де көз тиіп жатады оны білесіздер
сондықтан да ол ғылымда қатты көп нәрселер талқыланады да ал біздің қазақтарда
ы жаңағы тіл көз дейміз ы сөйтіп бір екі ауыз сөзбен тоқтатып қоямыз да әрі қарай тарқатып айтпаймыз да ы адамдар сақ болсын деп
осы мәселе бұл жерде мхм
омар ағай мхм ыыы тіл көзді ғылыми тұрғыда қалай түсіндіреміз жаңа психолог мамандарымыз түсіндіріп кетті ғой бұл жаман энергия дейді мхм
негізі кез келген адамда адамның өзінің энергетикасы әртүрлі болады
содан кейбір адамдардың ыыы сөзінде де сөз тию деген де бар көз тию
сонда қазақ айтады ы көздінің көзін тілдінің тілінен сақта дейді
яғни ол бар нәрсе адамдардың негізі құдай тағала адамға энергияны әртүрлі береді
ы біреулердің энергиясы өте өткір болады ана сөзінің өзі мірдің оғындай
мір дегеніміздің өзі мынау найзағай сияқты ғой
сөз тиетін адамдар да бар
сонда бұл ғылыми тұрғыдан дәлелденген нәрселер ғой
бірақ мына жерде мен айтайын деп отырғаным ыыы бұрын қазақта қазақта мәдениет болған осы тіл көзден сақтанатын
біз соны жоғалтып алдық
осы жақында м бір имаммен сөйлестім
ол кісі көп жылдар бойы өзбекстанда оқыған екен сонда осы қазақ пен өзбекті салыстырып отырды
ы сонда айтады өзбектер дейді бір үй алып шақырған кезде қоныс тойға ешқашан да үйге сұқтанбайды дейді енді ы машина алса үй алса
ал енді қазақтар не істейді дейді қазақтар сол үйдің бәрін аралап көріп бүйтіп сұқтанып ы машина болса да сұқтанып немесе жаңағы сәби дүниеге келсе де сұқтанып
ы бұның бәрі нені көрсетеді бұның бәрі біз өзіміздің осы мәдениетімізді жоғалтып алғанымызды
сонда негізінен бұл бар нәрсе бұдан сақтану керек
ы және тарихта талай оқиғалар болған
қаншайым деген керемет сұлу қызды наурызбай ғашық болып алып келген кезде кенесары ағасы байқамай қарап қойып сол қаншайым бір жұмада ауырып қайтыс болады
сонда айтады бекер көрсеттім саған наурызбай дейді
сонда мынау ыыы ол тарихи оқиға ғой
табыл аға сонда бұл мәселелер болған
қазақ неге үкі таққан
үкі дегеніміз ол сол нені сақтайды екен адамның назарын аударып
мысалы қазақ үкіні кімге тағады
ы бесікке тағады жас сәбиге
ы бәйге аттарына тағады үкілейді иә
ы ақындар иә домбыраларына тағады
яғни жұрттың көзіне түсіп көзі тиеді ау деген адамның бәріне қазақ үкі таққан үкі таққан
айтады бәйгеге үкілеп алып келді дейді
жас келінге тағады иә
сонда біз өзіміз ойлаймыз ғой біз өзіміз келдік ы бір психологпыз біз ғалымбыз
ы мына жаңа заманның адамымыз қазақ деген ескірген қазақ деген кішкене оқымаған деген бір астамшылық көзқарас бар
а шын мәніндегі шын мәніндегі бұндай көзқарас бұл керісінше ол мәдениетсіздік болып табылады
бақыт апай сізге сөз бергім келіп отыр
тіл көзге сенесіз бе өзіңіз
өзімнің і немерем і қырық күнге жетпей қатты ауырды температурамен бір жиырма шақты күндей үйге шыққан соң
ол неден болды
сол кезде мысалы көп кісілер балаға қайырлы болсын айтып қайта қайта сол і баланың комнатасына кіре берді иә
негізі қазақтар қырық күнге дейін баласын көрсетпеген ғой
қырық күнге дейін ешкімді кіргізбеген өздері ғана кірген
сол кезде мен кірдім де енді дәретімді алып ы сол дұғаларды оқыдым сол тіл көзді қайтаратын
үш рет үшкіріп үш рет оқып скорая келгенше сөйттім
сол кезде бала көзін ашты содан мен өзім сенемін
бір тағы да болған оқиға
бір өте шешен бала болды таныс
қатты сондай өлең де шығарады ы мектептерде де сол ы мәдени шараларға барлық жерде қатысады
сол баланың бір күні сондай шарадан шыққанда тілі байланып қалды аузына сөз түспей сөйлей алмай
сонда қанша дәрігерге апарған қанша ы керемет оқымыстыларға апарған
сонда диагноз қоймады бәрі тамаша деді
бірақ содан кейін бір үлкен ғұлама кісі дұғамен соны қайтарды
сол кезде ол баланың тілі қайыра шықты
осындай оқиғалар көп
негізі тіл мен ыыы мынау рух ы бір бірімен ы қатты ы байланысты
көз тек қана адамға түспейді жанды да жансыз да нәрселердің бәріне түседі
содан кейін мынау жеккөріп біреуді қызғану біреудің жақсылығын көре алмау ы көреалмаушылық қызғаншақтық іштарлық
осындай кісілердің көзі әрі көзі тиеді әрі рухымен ол кісіге қатты оқ тигендей әсер етеді
ол адам ы қызғанады қызықпайды
оған қызығу керек еді ол кісіге қызығып өзі сондай жетістікке жету керек еді
а ол кісі оны нетпей ана кісіден барлық жақсылық кетіп тек өзіме берсін деп ы ол кісіге сондай қарғыс айтып
көз тигізуді нелерін әсер етіп әсер етіп сөйтіп неткен
а негізі ондай адам өте күнәға бататын жолдар ғой
тіл көз бір адамның өмірін жалмайды дегенге сенесіз бе сенсеңіз оған дәлел бар ма
жарнамаға кезек берейік экраннан ұзап кетпеңіздер
көз тимесін бүгінгі тақырып әңгімемізді жалғастырамыз иә
әйгерім жаңа айтып кетті ғой апайымыз ыыы біреудің көзі өтті қызғанышы дейді ал сізге тіл көз кімнен өтті деп ойлайсыз
ол жағын білмедім білмедіңіз бе
ол жағын мен ойланған да жоқпын шынымды айтсам
өйткені көз тигенде ол таңғалған тигізбейді ғой оны иә
көз тигізейін деп әдейі осылай осы ауырып қалсын бүйтіп қалсын деген ниетпен деп ойламаймын мен өзім
а былай қызығып іштей ы жақсы көргеннен де болуы мүмкін
өзім солай қабылдадым оны
омар ағай айтарыңыз бар ма
қазіргі кезде мынау сұқ деген бар сұқ деген өте жаман нәрсе
иә қазақ айтады сұқ дейді көздің сұғы өтіпті иә
сұқ семірмейді дейді ұры байымайды ұры байымайды дейді түсінесіз бе
содан ы сұқтана қарау сосын мынау саусақ бар ғой мынау саусақ иә бұл сұқ саусақ сұқ саусақ дейді иә
негізі мына батыс мәдениетінде бүйту бүйтіп бүйтіп бүйтіп адамдарды көрсету деген нәрсе нормаға айналған
ал қазақта айтады сұқ саусағыңмен нұқып көрсетпе дейді
иә бұл біздің қазақта мынау сұқ саусақ деп аталатын сол неге
сұқ саусақ дегеніміз бұл әлгі сені әлгі аттым дегенмен бірдей ғой иә
иә содан осы мәселелерді біз ескеруіміз керек
түсінікті аға құралай апай сөз кезегін өзіңізге берейік сіз көріпкелсіз иә
алдыңызға тіл көзден мені анықтап беріңізші бойымда тіл көз бар ма деп келетін көмек сұрап келетін жандар болды ма
талай адамдар келді алдыма талай адамдар келді
бұл көз тіл көз ы өткен м неменеде де айтып жатырмыз тіл көз деген нәрсе адамның басына түскен кезде ол адамның бойына жара түседі бірінші
сол жарадан тіл көз жарадан басталып адамның ағзасы әлсізденіп адамның ішкен тамағы құсып
ы басы айналып жұмыс жасауға шамасы келмей өте ауытпашылықта төсектен тұруға да халі келмей
осы белгілері бұл тіл көз
одан кейін ол адамдар кей адамдар білмей сол тіл көз бойындағы ағзасындағы тіл көзді білмей де жүре беретін адамдар бар
тәнін жанын түсінбей жүре беретін адамдар да бар
әбден біткен кезде ы не істедім деп жұмысы тоқтап семьясының ортасына іріткі кіріп жан жақтан қыспақ кіріп ауыртпашылық түскен кезде мен не болдым деп келеді
сол уақытта бұл уже адамның бойына өтіп кеткен жағдайда
талай адамдар келеді денелерінің бәрі қарайып кетеді ы бойларына көздерінің асты қарайып ы жаман ауруға шалдығып бара жатқан адамдар да келеді
алланың шипасы жететін болса адам жазылады
енді көп адамдардың осы тіл көзден жазылып жатқанын өзім көзім жетті дәлелденді
осыдан бір төрт бес жыл бұрын бір қыз алдыма келген екен екі үш жыл бұрын
сонда сол қызға айтқанмын сен бір шет жақтан бір үй аласың деп айтқан екенмін
сол қыз барып москвада мүмкін емес деп кетіп қалған
содан шешесінің шешесінің шешесінің сіңлілісінің қайтыс болып үйін кімге берерін білмей ана ы жиен қызға жазған ғой
соны алып алып келгенде туысқандарының бәрі ол қызға айтқан бұл саған қайдан келген байлық деп
ана қыз барып апасын екі үш ай күтіп ы содан кейін үйді жазып берген
келген содан келгеннен кейін ана қыз ауырып үйді сатып м семей қаласына келген ауырып қалған
сол маған келді апай маған не болды мен білмеймін осындай жағдай болды деп
сол қыз кіріп келген уақытта енді бір сенсеңіздер сеніңіздер сенбесеңіздер білмеймін енді сол қызды қарап тамырын ұстап жатқан уақытта
қолымда осындай үлкен сақина бар еді де тарс ете түскенде менің қолымдағы сақина жаңағы қыздың құлағындағы сақинасы сынып түсті ғой жерге
сынып қалды иә екеуі тарс ете түсіп сонда мен қорқып кеттім деп
бір жақтан бір нәрсе енді қатарынан бірдеңе атылып біздің сырғамызға түсті ме дейтін болсам менің қолыма түссе де төбеден бірдеңе енді оның сырғасына түспейді ғой
сонда кейіннен барып өзім білдім ол қыздың бойындағы неменені
ол адам орыс адам еді де сонда ұшып түрегеліп апа сіздің айтқаныңыз рас екен маған көз тиген екен көрдіңіз бе деп
бұны жалғыз қазақ халқы емес бұл тіл көз өтуді орыстар да жақсы басқа ұлттар да жақсы біледі бұны көз тиеді көз тиюден ауыратындығын
сондықтан кім де болсын бұл көз тиюден өзі арыламын көз тиюден аулақ боламын ы сақтанамын дейтін болса әр адам өзінің жүрегімен ақ адал жүрегімен өзі хадистерін оқып жүрсе
мына ы аяттарын оқып жүрсе ол адамға көз тие қояды деп айта алмаймын
сондықтан айтады ғой сақтансаң сақтаймын дейді алла тағала айтады
сондықтан қай жерге барсаң да өзің сақтанып ата бабамыздан қалған жаңа да айтып жатыр бұл ата бабаның нанымын ырымдарын жоққа шығармауымыз керек
бүгінгі күнге шейін мысал үшін барсаңыздар музейлерге аналарымыздың таққан сырғаларын аналарымыздың таққан кеуде ы тұсына таққан неменелерін бәрін көрсетіп қояды
оның бәрін кейбіреулер әшекейлерін ол өтірік дейді
оның барлығы бұл адамға бірінші дейді де қолына таққан әшекейіне ы сақина сырғасына жүзігіне түседі дейді адамның көзі
тіпті болмаса мысал үшін корей халықтарында да бар екен өздеріңіз білесіздер
жерді жерге дақыл салғаннан кейін корея халқы ана немен қойып қояды иә
шошала дей ме сонысын қойып қояды
бұл неге деп бір әйел келіп сұраған уақытта сол кореецтің әйелі айтқан екен бұл өйткені биіктеу қойып қоямын өйткені ол менің алқабымдағы
өсіп жатқан дақылға емес дәніме емес неге ана қызыл көйлекті қызды іліп қойдың дегенге түседі дейді екен
сондықтан тіл көзден сақтанудың өте көп амалдары бар
жаңа айтып жатырмыз ғой тіл көзге барлығы сенеді екен жаңағы сұранған адамның
сенбейтін адамдар бар ма ортамызда
иә неліктен сенбейсіз
тіл көз менің ойымша ол ырым ырым тыйым сияқты бұрыннан қалған көзқарас сияқты
ескі көзқарас ескі көзқарас
сонда тіл көз деген жоқ мына айтып жатқан азамат азаматшалардың барлығының сөзін теріске шығарасыз
жоқ толықтай теріске шығармаймын бір жерлерде бәлкім дұрыс шығар менің оған білімім жетпейтін шығар
бірақ айтып отырған кезде мысалы ауырдым тауықтың көзін жақты деп иә ол просто соған сенді де
адам жүрегімен неге сенеді сол болады
мысалы сіз ауырып тұрып сіз иә алла маған осы су ішіп ал да маған осымен ем бере көр десең сен сол суды ішіп ақ жазылып кетесің
осындағы енді ғалым апаларымыз ағаларымыз отыр ғой енді сіздерге қарсы келуге менің білімім жетпейтін шығар
десе де осы күнге дейін журналист ретінде осы азамат ретінде өзіңіз ақынсыз өлең шығарасыз ғой иә өзім ақынмын е көбінде елдің назарында жүремін ортада жүремін
бірақ сол тіл көз дегенге мен ешқашан да сенбеймін сенбейсіз
әлде өзімді қорғау үшін бе екен
өзім секілді пенделер адамдардың ыыы ықыласы көзқарасы маңызды емес деген көзқарас идея менің ойымда тұрады
сол арқылы мен жеңемін аға
сізге шындап ешкім қарамаған ғой
сосын сол ой менің сол ой менің өзімді жеңеді
сол үшін тіл көзден сақтану үшін аға тіл көзден сақтану үшін жүрегіңдегі иманың берік болсын
ол маған тіл көз тиді деп ы бақсы балгерді аралап қой сойып қанды елдің бәріне таратып өйтіп көрінген нәрсеге табынып кету дұрыс емес
иә ағамыз айтып жатыр да бағанадан айтып отыр ғой үкі тағып қорғану керек ы болмаса күйе жаққан
одан да хадисті оқы жоқ онын бәрін жақсын бірақ адамнын ойында болады менің баламды осы күйе сақтайды
әртүрлі адамдар бар иә біреуі действительно тілмен тоқтатады
біреу келеді де қарсы келгенді көзбен тоқтатады
біреу келгенде бір адамды бір адам көргенде тайсақтап қаласың сен
сондықтан да біз өзімізге өзіміз қарсы шықпауымыз керек
бұның бәрі бұның бәрі шынында да адамға ерекше берілген алла тағаладан келген құдірет
бұл құдірет енді омар аға сіз ал енді күйе жағу дегенді мен күйе жағу дегенді шынында да түсінбеймін
күйені қай уақытта жағады адамды теріс есекке теріс мінгізіп бетіне күйе жағып жібереді
ол басқа бірақ баланың кішкентай баланың маңдайына күйе жаққанды мен қабылдамаймын
көз тағып жатады тұмар тағып жатады соны қабылдайсыз ба
мына мысалы біз той жасаймыз ғой
бес жүз мың адамдар той жасайды жаңағы адамдар отырады бәрі
а солардың кейбіреуінің басынан қап қара түтін шығып отыратынын көрдіңдер ме
ал сол анау зұлымдықтың бәрі ана адамның бойында ана ана халық жақсыларды көргеннен кейін ішіне сыймай ана ішіне пышақ айналмайды дейді қазақ айтады
соны көре алмай тырысып отырған уақытта түтін сияқты ол бастан шығып отырады
міне ал оны мыңдардың бірі жүздердің бірі көреген адамдар ғана көреді
мәшһүр атамыздың өзіне мәшһүр атамыз қозы көрпеш баян сұлу ы қызжібек басқа да жырлардың бәрін жатқа білген екен
бес жасында шар кітабын жаттап алған
бала өзі жұрттың аузына ілінген
сонда он үш жасында мұса шормановтың көзіне түскен ғой
мұса шорманов сонда айтқан ғой әй мына бала тегін бала емес екен оған енді халықтың көзі тиюі мүмкін деп басына үкілі тымағы үкілі
сол мәшһүрдің басындағы фотодағы үкілі тақия оны кигізген мұса шорманов
сосын айтқан сенің атың бүгіннен бастап адам жүсіп емес жай жүсіп емес сен енді бастап мәшһүр жүсіп боласың деген
бізде ы көз тию деген кезде үлкен кісілердің ата аналарымыздың өздерінде бір сондай ой қалыптасып қалған да ы ортаға барсаң көз тиеді деп
біз мысалы кішкентай кезімізде ы мен әпкем інім үшеуімізді ауылда ыыы раушан апа дейтін бізде тәуіп апа болатын да
біз үйдегілерді ы жұмасына бір рет сол раушан апаға оқытылып келуге жіберетін
қолымызға елу елу теңгеден ұстатып жібереді
біз барамыз да ана кісі бізді отырғызады да көзімізді жұмып қамшымен оқиды
біз солай ы барып жүрдік бірақ біз білмейміз неге барып жүргенімізді
барамыз отырамыз көзімізді жұмамыз да и қайтадан үйге қарай ешқандай себепсіз
ешқандай себепсіз біз білмейміз неге барып жүргенімізді
бірақ бізді ата аналарымыз көз тимесін деп көз тиюден сақтасын деп жібереді екен де
ал ыыы кейін уже өсе келе біз сосын сұраймыз ғой неге біз бардық деп
сосын айтады сондай сондай тиді ме
мен білмеймін мысалы ы көз тию дегенге былай ыыы қатты сенбеймін де қатты сенемін деп те айтпаймын
енді ы өзіме мысалы осы күнге дейін көз тиді деп ойламаймын енді құдай сақтасын
иә адамның өзінде сондай бір ой болғаннан кейін ғана сондай бір қатты өзіне көңіліне алып қалатын кезде мысалы
бір жерге кетіп бара жатқан кезде біреу сұқтана қараса мынаның көзі маған өтіп кетеді ау деп ойлаған жағдайда ғана адамның ойлаймын иә мхм
жазира сіз көзмоншақ тағасыз иә мен білсем
иә мынау көзмоншақ
мхм қазіргі заманға сәйкес тағылған иә сән бір жағынан сән де бір
сән үшін және тіл көзден сақтану үшін тағып жүресіз иә
бұл негізі мен өзім ммм мұндай ыыы әшекей заттарға құмармын бір жағынан
бір жағынан енді басынан көрсетіңізші ы көз неше мысалы қандай да бір саны немесе сол моншақтардың көңіл аударасыз ба
былай көңіл аудармаймын білмеймін енді
кез келген базардан сатып алдыңыз иә
иә дүкеннен сатып алдым өтіп баратқан кезде байқамай көзіме түсіп қалды соны алдым
бұны алған может ыыы төрт жылдай болды осыны кигелі
әлі тағып жүремін неге екенін білмеймін қолымнан тастамаймын уже үйреніп қалдым бір жағынан
енді ыыы бұл тағуымның себебі бұндай мен осыны өзім ғана алдым да енді өзім сатып алдым
ал бұдан бұрын кішкентай кезімде мектепте оқып жүрген кезде анам тағып қоятын жіпке тағып кәдімгі анандай басқаша бір көзмоншақтар болатын
ы ол тағуымның себебі кішкентай кезімнен енді білмеймін енді м ыыы айлығымнан ерте мамам босанып қойды
ыыы иә көп ауырып не істедім одан кейін бір күні мамам ыыы байқамай қалды үстіме небір жаралар шыққан екен
ы дәрілерге барады анда барады мұнда барады ешқандай несі жоқ
қатты ауырғаным сонша мен кішкентаймын дәрігерлерге көрсетпеді ме көрсетті
көрсеткенде ешқандай не емдей алмады өйткені ы ол ыыы енді қанша дәрігерге барғанмен уақытты құр өткізіп алды да өйткені ы асқынып кетті жара
өйткені сүйектен өтіп ы теріміз ғой енді біздің тері ғой теріден сүйек көрінетін болды іштен
енді қорыққаны сонша енді мама жас келін ғой не істейді ыыы сол аса ауылына жаңадан келін болып түсіватқан кезі
сонда бір ы ол енді апа о дүниеге кетіп қалды апа болды емші апа
өйткені мама білмейді де ол кісіні
көршілер айтты осылай сіз барып көріңіз қызыңызды көрсетіңіз өйткені мүмкін емес ол ыыы может қызыңыз ауырған шығар көз тиген шығар
енді сол апаға апарды
енді сол апаның арқасында әйтеуір міне мамам да айтып отырады әлі күнге дейін аман қалдым деп
одан кейін апа айтыпты енді қыз бала ғой сенің екіншің дүниеге әкелген қызың алдында бір біршама енді негізі мама түсіріп қойған ғой
ыыы енді сен қыз бала болғандықтан сен не тағып қой көзмоншақ тағып қой деген
сол әдеттеніп кеткен көзмоншақты сол қолға тағады дейді
ы шыны керек тоғызыншы класты бітіргенше көзмошақ тағып келдім
одан кейін ы оқуға түстім семейге
сол кезде семейде мән бере бермейтінмін жақтыртпайтынмын да нені ше иә
ұялмасам да тағып алатынмын неге екенін білмеймін
бірақ ы моншақ ол уақыт өте келе сынып қалады азайып қалады сынып қалады
бұл ыыы сонда жаман энегиялар жаңағы тіл көзден сақталғанынан деп ойлайсыз иә өзіңіз солай сендіресіз
өйткені барған сайын ауылға барған сайын мамам тағы да көзмоншақ алып қояды әдет болып кеткен
сандуғаш апай сізге қарап отырмын мойныңызда үлкен алқалар тұр екен
мұны тіл көзден сақтану үшін киіп келдіңіз бе
негізі біздің өзіміздің тұқымда болған
біздің тұқымда негізі назалы тұқым дейді екен
біз өте ақкөңіл ақ жүрек ешкімге жамандығымыз жоқ отырған жерде аңқылдап отырамыз
ал бізге біреу нақақтан тиіссе ол адам ешуақытта оңбайды екен мысалы ол бар
назары дейді ғой назары тию дейді ғой иә мхм
мен өзімнің үлкен қызымды дүниеге әкелгенде бір екі келіншек екеуміз қатар босандық та оның қызы титтей арық болды да менің қызым топ томпақ болатын
содан үйге кісі шақырып шекеге құран оқытайық деп жатыр едік бір апа тұрды да ойпырым ай біздің қыз тыриып мынаның қызы балпақтай болып отыр екен деді
мен көңіліме алмаймын негізі ешуақытта сыртымнан әңіме де айтылыватат ойбай анаусың мынаусың деватат
мен ешуақытта даже қыздардың көзіне көзмоншақ та таққан емеспін
сол күні қызым қалпақтай түсіп ауырды
скорый да шақырдық жаңағы укол да салды температура істемеген нәрсе жоқ
тіпті пеленканы уксуспен мұздай сумен суға салып тұрып орап тастағанда пеленка кеуіп кетеді бірақ қызу түспеді
төртінші күні қызым әлсіреп уже кірпігі зорға қимылдауға айналғанда ту қарсақбайдан сатпаев деген қала бар бізде жезқазғанда
сол жерде райхан деген апаға ол кезде марқұм жездем тірі еді райкомның бірінші хатшысы болып істейтін ол кезде партияда ешқім сенбейтін
бірақ сол кісі естіп жүргізушісін жіберіп қызымды сол сатпаевтағы емшіге алып бардық
біз кіргенде ол кісі бізді күтіп тұр екен
қызды қолымнан жұлып алды
амандасқан да жоқ есендескен де жоқ жұлып алды қызды
сонда маған айтты он бес ақ минут өмірі қалған екен мына қызыңның мынау ішке түседі деп денесі уже қарайып бара жатыр екен
мен сонда мен сонда өмірімде бірінші рет бұл көз тіл дегеннің бар екенін оған ешқандай дәрігер медицина көмектесе алмайтынын мен мойындадым
екінші рет тағы сол үлкен қызым осыдан үш жыл бұрын қарағандыда денесіне жара қаптағаны сондай мынау көзінің ішіне дейін жара қаптап кетті
маған айтпайды жасырады больницаға жатады қанын айырбастайды неше түрлі мазь жағады дәрі жағады
содан суретіңді жіберші деймін енді сурет жібер деймін ғой сағынамын ғой
жібермейді суретін содан кіші қызым айтады мама мөлдір сізге айтуға қорқып жүр уайымдап
көзінің ішіне дейін жара болып кетті
содан жүрегім шыдай алмай барсам анау қызымның түрін көріп енді мен жылап жібердім
содан осы жақта міне ерекең деген кісі бар
сол кісіге келдім де айттым ол кісі тез алдыр деді
сөйтіп қызымды апардым
сонда дәрігердің өзі айтты маған бұл жара енді кетпейді кеткен күнде де денесінде бәрі қалады деді
міне сол ержан деген кісіге үш күн апарып оқыттым жара түгілі ізі түгілі дымы қалмады
мысалы мен ол бірінші алла ол тіл көз қазақ қазақ болып жаратылғаннан тіл де бар көз де бар сұқ та бар бәрі болған
жас малға дейін тиіп жаңағыдай көз тиіп құлап қалады
оны біз мойындауымыз керек
ол біздің өзіміздің қазақилығымыз
ол алла алла бәрін жаратады жақсылықты да жамандықты да
бірақ адам қайсысын игергісі келеді жамандықты ішіңе толтырып игергің келсе жамандықты игересің жақсылықты өзің көргің келсе жақсылықты игересің
рахмет сандуғаш апай қазақи ырым жырымға ол тыйым салудың қажеті жоқ болмайды иә
жаңағы соны білсе мына отырады да айтады ана бір әйелдер мықты әйелдер болады ғой ана кісінің әлгі ұлтарағын кесіп алып қалады
кесіп алып қалады да соныменен жаңағы шомылдырып ұшықтап жазып жібереді
ана ана жаңағыдай бейнетке ұшырамайсың сен бармайсың
бүгінгі тақырып көз тимесін
арнамызда шағын жарнама экраннан алыстамаңыздар
тіл көзге сенесіз бе
егер сенбесеңіз біздің бағдарламамен бірге болыңыздар
бүгін осы тақырып турасында әңгіме қозғаудамыз
баланың бетін шайып жіберсе бала тынышталады екен
мен енді қазір бұл енді тіл көзден арылудың тәсілі амалдары иә

соған айтывотқанымыз ғой тұз мен айтып жіберейінші
қарап отырмыз ғой енді бірақ ыыы кейбір ы азаматтардың ыыы ана нәрсе дұрыс емес ы сіздің ойыңыз былай деген нәрсенің өзі де дұрыс емес негізі
әркімнің жеке өзінің пікірі бар
әркімнің жеке пікіріне сіз өзіңіздің ы дүниетанымыңызды енгізуге сіздің де құқығыңыз жоқ
сіз мынаған сенбейсіз ал сіз неге олай жасайсыз
қазақтың ырым сенімі бар ол қазақта ғана емес ол бүкіл әлемнің халқында бар
жаңағы орыс емес ол бұл тіл көзден зерттеп жатқан ыыы жаңа айттық қой аура мен энергияны зерттеватқан африкадағы йоханнесбургтің психологтары
олар кәдімгідей суретін де түсіріп аураның мысалы энергияның қалай өткеніне дейін түсіріп жатыр
ол бүкіл әлемде бар
ы сондықтан да ол ы әр адамның өзінің жеке пікірі
бірақ мен мысалы айтып кетейін мен айтып кетейін бұл жерін айтып кетейін
тіл тіл көзден арылу үшін мысалы тіл көз тимеу үшін жаңағы азаматтардың айтып жатқаны дұрыс тіл көзден арылу үшін мысалы сіз үнемі жақсы ойда жүруіңіз керек
жақсы ойлап жүруіңіз керек жүрегіңізді тазартуыңыз керек санаңызды тазартуыңыз керек ы
иманыңызды күшейтуіңіз керек сол кезде сол кезде сіздің аураңыз да қалыңдайды
енді ол кейде көңіл күйге де байланысты ғой жұмыстан шаршайды адам мысалы күліп жүріңіз
бірнәрседен түңіледі үнемі жақсы көңіл күйде жүру мүмкін емес қой иә келісесіздер ғой иә
сізге энергия да өтпейді ол кезде
жастарға сөз берейікші иә
мен сенеді екенмін деп жаңағы жарияға жар салып айтудың да қажеті жоқ
мысалы бір таныстарымыз бар үйіне қонаққа барсақ мысалы үйінде сәби болса қонақты күтіп болғаннан кейін кетіп бара жатып
мына біздің қызымызға немесе біздің бөпемізге түкіріп жібер деп айтады мысалы
бетіне түкіріп жібер деп иә түкіріп жібер деп айтады
жоқ жоқ ол түкіріп айтатындар бар
мысалы ол менде үлкен мәдениетсіздікке жатады мен мысалы м ана ол кісі маған айтса солай мен одан кейін мен оның үйіне бармаймын мысалы неге
өйткені ол менен күдіктеніп тұр да ол көзі бар демек
көзіңіз бар жаман энергияңыз бар деп иә энергиясы бар деген иә
өзіңізбен бірге алып кетіңіз деген сияқты иә
мен сізге айтайын асаубек
қазақ бар ғой өзі мына түкіріп жібер деп айтуға жеттік қой
негізі кез келген қазақ бұрын үйге баланы көргенде тфә тфә деп түкіретін
тфәй тфәй деп иә норма тын ол
кез келген үйге кірген кезде тфәй тфәй тфәй мына бала жаман екен дейтін
жоқ оны қақырып тастамайды
былайша айтқанда бояушы бояушы деген сайын сақал мұртын бояйды деп бұл жерде ойбай ау анадан да медет тілемеген нәрсесі қалмай
бақсы балгер аралау ол енді артық кету әрине
бұның өзінің тәртібі әр нәрсенің өзінің реті жолы несі бар тәртібі бар соны сақтауға міндеттіміз әрине
иә жаңағы айтқан түкіру не болмаса тағы да неше түрлі көзмоншақтар тағып алу күйе жағу кей кезде артық кетіп жатқан жерлеріміз көп
осы ағаның айтқанына қосыламын да жаңағы
көз тию бар ы бар болса мысалы әркімнің өзінің ішінен сенеді ғой иә
сосын жаңағындай тәуіп балгерлерді тасмоншақтарды тағып алу дейді де
ы мен мысалы өзіме көз тиіп қалдым деймін де тәуіп балгерге барамын да ол кісінің бизнесін жандандырамын да ол кісі сонымен әрі қарай күн көріп отыр да
мен барамын да тастарды аламын да уже қолымдағы тастар мен ойлаймын не деп ы маған көз тиді де энергиямды алды да и содан сынып қалды деймін де
а ол тас ескірген кезде бәрібір сынатын нәрсе ғой
мен барамын да ана дүкеннен барып мен барамын да ана дүкендегі дүкеншілердің тағы да бизнесін жандандырамын да
адам ы өзінің ішінде анандай не болады да көз тиеді деп ойлап жүрген кезде ол адамға көз тие береді
адам оны өзіне қатты қабылдамау керек
әркімнің біліміне деңгейіне адамның сауаттылығына сеніміне байланысты
мен өзім сонда әйгерім ханым жоққа шығарса оның сауатының төмендігі ме
мен кім бері қарашы мен сенемін
бірақ мен тас ондай көзмоншақ ешуақытта тақпаймын
мынаны таққаным жай мынаған келеді де цветі бәрі
рас қой иә иә иә жарасып тұр өте әдемі
екі балама да не немереме де мен ешуақыт көзмоншақ тақпаймын біреуге түкір демеймін
бір алла өзі қорғайды сақтансаң сақтайды
қонақ кетіп бала мазасызданса үндемей барамын да мұздай суға тұзды салып бісміллә тіл көз болса кетсін деп жуа саламын болды
қазір ы ы ғаламтор дамыған заманда әлеуметтік желіге бар өзінің құндылығын баласы кішкентай жаңа туған баласынан бастап ы әлеуметтік желіге салады
оған қаншама адам тамашалайды мысалы
иә сол арқылы да тіл көз түсуге болады
мысалы жаңадан туылған баланы әлеуметтік желіге салуға мүлде болмайды ғой
сенемін сенемін әлеуметтік желіге неше түрлі суреттерімді саламын
сіздің кәсібіңізді қызғанып көре алмай жаңағы көз тиеді деп қорықпайсыз ба
жоқ қорықпаймын мен негізі иә мен жолдасым екеуміз жүрсек те мысалы иә біреулер айтады ғой келіншегіңіз сұлу десе содан кейін шыққан соң ренжиді неге сөйтіп айтады деп
мен айтамын мен ондайға сенбеймін
енді ол бірінші күн айтыватқан жоқ қой
өмір бақи неше жыл өмір сүреміз мысалы айтады ой анар анар ы иә сен сұлусың ой сен сондай кереметсің деп мысалы айтыватса мен оған мән бермеймін
көңіліме мысалы баламды да қырық күнге дейін көрсетпеу деген жоқ
жүгіріп жүрді өсті ы андай үй алыватсақ та бір машина алыватсақ та ойбай көз тиеді деп айтывжатады кей кездері
сіз оған сенбейсіз мен сенбеймін
негізі білмеймін енді қорыққан жоқсыз қорықпаймын күмән болған жоқ
мысалы жаңа айтывжатыр күмәнданатын мен солай ойлаймын
мысалы жаңағы ғаламторда иә айтывжатырмыз ғой ішкен жегеніне дейін қойып жатыр ғой мысалы
әншілер болсын ойбай іштік мына жерге бардық иә міне самолетке отырыватырмыз аналар қонаққа шақырыватыр андай крутойдың үйінде отырмыз
соларға көз тисе тимей ме мысалы қарап отырсаңыз
бірінші өз ойыңа жауап берейін мен
жұрттың бәрінің көзі бар деп отырсың ба олардың ішінде бірен сараңында ғой көзі бар атып кететін оқтай болып
мен мысалы әлеуметтік желіге рас мен суретімді де саламын
бұрын немерелерімді салатынмын неге саламын
өйткені мынау тұрмысқа шықпаған қыздар солай ұмтылсын мынадай біз де әже болайық мынадай тұрмысқа шығайық мынадай қонақ күтейік мынадай дастархан
мысалы менің екі қызым еркелетіп өсірдім
үйде енді тым пысық болмаса да қазір интернет арқылы бәрін көріп жасап қызығып солай
дегенмен есейген баламен менен кейінгі кішкентай ы қыз туылған кезде өте әдемі сондай әппақ болып туылған
бірақ ол қырық күнге жетпей елдің сол шетінеп кетті
иә жаңа айтып жатқандай міне мысал үшін дейді бала ы кішкентай кезімнен бала кезімнен бастап бақсыларға апарды мені мамамдар деп жаңағы қыздар айтып жатыр
иә мысал үшін оған кім де айтып жатыр мына әйгерім де айтып жатыр
бұның өзі бірі мамасын құптап отыр анасының сеніміне анасының қазақи ырымдылығына кім сенім жасап отыр
мына жерде мына қыз мен неге бардым елу теңгеден көзімді жауып алып бардым дейді де
ол өзінің анасының істеген ісі қате екенін айтып отыр
көрдіңіздер ме мына жерде екі қыздың уже өзінің ананың аналық сенімділігіне неге барғанымызды білмеймін дейді білмейміз дейді
қазір дейді мен емші бақсыға барамын барсам дейді емші бақсыға барсам мен оны мынау байыту үшін барамын дейді де
ол емші бақсының да емі бар емші бақсының да бұл жерде емі бар
бұл қыз айтады да оны байытуға барамын магазинге барады әшекей сатқанды байытуға барады
ол өтірік ол дәлелденбеген
әркім өзінің мойнына таққысы келген әшекейін қолына тағатын сақинасын өзінің ниеті өзінің сәнқойлық көзқарасына өзінің сол нәрсеге
білім деген ол тәжірибе дейді де тәжірибе тәжірибе
мына кісі басынан өткізіп отыр мына кісі басынан бұл ақиқат
білім дегенім тәжірибе қалғанының бәрі ақпарат деп эйнштейн айтқан ғой
сонда біз әлгі басына түспеген адам білмейді ғой оны
басына түспеген адамдар соға береді ондай сенбеймін
ертең мысалы өзіне көз тисе иә жаным мұрныңа ұшына келген кезде жүгіріп кетесің
міне мен айтайын жүгіріп кетесіз деп
мен осыдан бір апта бұрын ғана көлік алып келдім
қарағандыдан барып алып келдім ол менің бірінші
су жаңа көлік жоқ су жаңа емес енді айдалған көлік
бірақ ол біреулерге арман көлік болуы мүмкін де бірақ менің ол бірінші көлігім
балаларды жинап жудық отырдық одан кейін бір аптаға жетпей көлігім бұзылды ммм
көлігім бұзылды міне тура осылай айтты маған көз тиді деді
сен өткенде бүкіл балаларды жинап алдың ғой саған көз тиді деді
мен айттым жоқ ол техника темір ол темір бұзылады
ол темір емес ол темір түгілі адам да өліп қалады ертең білмейсіз ғой сіз
кілтипан сенің өзіңнің қолыңда ол
жоқ ол ол бірнәрсесі сынып қалса бірнәрсесі сынып қалса онда жарайды техника дейсіз иә жарайды сынды
оның бірдеңесі сынды одан кейін артынан тағы бірдеңесі шықты
аяқастынан келеді бірдеңесі шығып кетеді
тілдің көздің барлығы сондай мынау адамның көрген түсінің өзін тілі көзі бар адамға айтсаң ол түс кері айналып кетеді
біздің өзіміздің отымыздың басында болған жағдай
бір үйде екі келін түседі
екеуі неше жыл бала көтермей жүреді
сөйтіп алладан тілейді алладан тілейді
содан бір үлкен кісі айтады екен ең таза жер әулиенің басы
әулиенің басына барыңдар да алладан тілеңдер дейді әулиеден емес
міне аяқтайыншы сөйтіп екі келін де түс көреді
бірінші келін үндемей келеді малын шалады құран оқытады бүкіл ағайынды жинайды батасын алады
екіншісі мен сияқты мақтаншақтау екен
ойбай мен түс көрдім түсімде ата келіп қолыма пышақ ұстатып кетті деп сол кезде жарияға жар салады
сөйтеді де о ұл туады екенсің дейді біреу күліп айтады біреу күңіреніп айтады
содан ана үндемей құран оқытқан бала он екі құрсақ көтерді
анау екінші келін сол қалпы бала көтермей дүниеден кетіп сол келіннің бір сонда айтпағыңыз
біздің қазақтың тілінің сөздің сұқтың бар дәлел бәрекелді
сонымен аяқтаймыз бүгін біз тіл көз тию турасында әңгіме өттік
бағдарлама меймандарының бірі тіл көз бар одан үнемі қорғанбаса қаңбақтай ұшырады деген тәмсілді алға тартса енді бірі бұл адамның өз ойынан шығарған дүниесі
қандай да бір сәтсіздіктер ол пенденің өзіне ғана байланысты ғана дегенді айтты